Tä käve müüdä maailma ringi ja kaivas' vällä kõikvõimalikkõ varanduisi ja sai niimuudu umbõlõ rikkas, kooniq üts päiv vei kompass tä üte talo manoq. Tä käve müüdä tallo ringi ja sai arvo, et kompass näütäs tälle maja sisse. Ku tä koput' ussõ pääle, tull' üts illos tütrik vällä ja kompass näüdäs' täpselt timä süämehe. Ja säälsamah kosisigi miis tä ärq ja nä eläseq õnnõligult elo lõpuniq.